Ulin ti lul kamin daba male ko min naghe tin yinam in uli ti lul kanan na uri da shuvuli Yamba nan shuvuli Yamba nane nungka Yamba ge a negon, shanan kuma nan ne nung ka ye tana sheye nana ati negon, a negon kaning ge a nung kang moti shimo ma erenu nung kang kayina a er nu nuŋkang ka ɓakaleɓo to lulka idan ka uli na tin yinam ko min daɓa male komin ne ɓeri ɓan u ɓa luk ki luli lul kana un she na uri da shu vuli Yamba, nan shu vuli Yamba nan kuma ne nung kanak ka nigo Yamba ka nigo Yamba sh nigo Yamba ka dinga nigo Yamba kulum shina ti male kuma nan ne nung ka lin Yamba kawi ten tii, amma lul kana ne nunka lin Yamba ka ten tiyo kimi fon ɗulo ɓan ɓan ɓan yi ɓa luk lulyo amma lul kanan ne nuŋka lin Yamba ten ti kullum kwen ɗulomi miti Yamba ti sha ko tina mang mi ɓatin ne ɓa luk lukung kanan ne nuŋ ka lin Yamba tin ten ti, na kpele nuŋti lul yo na tanghe nuŋ kan ki luakoyo, na tanghe nung jak yo, to lul katin uli ɓakwe na mare nun ti lulyo na teka kpele yu ti lulyo na kpele nung ka dai kaniɓo na mare yo shanan kuma na mare aki tiye mare nungka dumve ti yelkoyo In kann luk uli kwe kullum in kan lul kan lo ne <noise> luk <noise> uli kwe in kan ɓan ne ɓana ɓan yi ɓa <noise> lulkwe ɓan <noise> u yi ne uli kami tanghe nuŋti lul yo mi mara nuŋ kan nuŋ jak yo, mi mare nuŋ kan kimiyo ɓo nuŋkan dumvemiɓo in kanɓo ton kan ɓan u ɓa lul kakwe nuŋ ka kuma in ɗen miɓo kan ɓan balenigo lueɓo in kan kuma ɓan u ɓa luk lul kanak kana ba nuŋna lo nuŋ biyele ɓo ɓa luki yelko a nuŋ, nuŋ ka ye kane ɓa ye ne nung biyele to nung biyele kwen nunkan kane ɓo, nung kan kane dai lul kan nan shuvili Yamba nan ne nuŋka lin Yamba ka teen ti na tami nuŋ ti lul yo na mar nungti lul yo na dal nwa yo na ii nuŋti lul yo, nuŋ kan kinan ɓo na ten la veyo lul kanan uli ɓan in min wishinan liya ma kann ɓan yi ka peep she na ɓan sheu nuŋ kanan ne in kan ɓan u ɓa lul kwe, ɗulomi ti Yamba mi tina fom luk nigo kwe ɓan u ɓa luk ye lul ung kwe kuman kan ɓa yelkan tami nima ɓani ne bani ne ɓeri ɓani ne Ne ɓa luk lul katin ne ɓakwe, ɓa lul kanan ne nungkana mar nung ti lil yo, na kpele nungti lul yo, ɓa luk yelkoɓo nung kwaɓo ata mat ne yun kwa ɓo ata mane kwin lue, to luk kakwe kimin kan ɓo ɓa luk kakwe ɓo kuman kan uli she lul ɓon uli ɓon ne sho ɓo, ɓon ka uli she lul ɓon u uli nwa den kwen luk uli kan kane biyele ɓo u uli nwa den she lul kuma kan ɓaka fun shi lulbo kan lul ɓakam fun shiɓo kan ɓan ne nung ɓaka fu ka mi ɓakale fun lwakoɓo, kan ɓa kuma lwako nem nung ka ɓakam fumi ɓo mwa nem nung ka ɓakam fumi min ɗan mi ne ɓan ben min ve lo shotika in kan nunka yilliɓo shon gangɓo she lwakoɓo, kuma duk lul kanan ne luk uli uŋ kwen lul kamin kane ban ne ku ɓan yi ka peep she na kwen lul kan kane ɓan ne ɓa na ɓan ne ɓa ban u ɓana.